Ave, en puyendu descogel, ya que s'ofreci pos deprendía a tocal el pianu. Porque? Porque dun pianu pahi que salin comu tolos sonis possiblis i, comu pa megu, la música es vida, pos deprendel a tocal el pianu sedría comu poel tocal toa la vida mesma. I creu qu'es mu emportanti los muchachus sabel tocal un estrumentu i yo, pos güenu, conos mis añus, pos quiciás qu'entovía me vaga pa aprendel-mi.